सोनोकि रंग सोचके मिर दिमागमे सम्पत्ति, सम्पन्नता और विलासिता आत हए । सोनोकि रंग प्रायः रोयल्टी, सम्मान और उच्च दर्जाकि प्रतिक हए । जा रंगसँग ऐश्वरय, खुशी और सफलता फिर जुडो जात हए । सोनोकि चमक और गहिराइ एक प्रकारकि ताजगी और गर्मी लात हए, जो मनमे खुशी और आत्मविश्वासकि भावना लात हए । मए सोचत हओँ कि सोनोकि रंग प्रेम और परिपुर्णताकि अनुभव फिर देत हए ।